So mi nani kalima "consciousness" ko waraa ta dow hore am kanjum ke nonno min noddaata Muhammadu Buhari ko gonga, ko den min anndamo, daaki mo laati ardido leydi Najeriya nden min anditi ase na non mo woni ba.